woan silate hooteeli ti kabaade, won biri daabai sagale ak siimaa won oorua sagale ak maaragea iyo shushua, iyoo okokaan fa, sagale sun daabai iyoo matunda biri inama sagalea nyaatuni sun itkanai